لا اني مو جيدة بلسباحة بس يمكن اني اكدر انو لمن اكون واكفة على ظهري اشوية اكدر اسيطر على نفسي بس في حال اجتي عاصفة لا ما اكدر.